La kú jö jáaá jmⱥⱥ ‘móó, ‘móó kiéé’ xí fá’ jé jmⱥⱥ my ‘ñó kié’ ba jö mý ‘móó jö mare dxi líí la’ jötu tó’ mý jlíí jö dse uï’ jóoó. <noise>